तैराकी के कपड़ा अलग अलग कुछ ये प्रकार के होयल। कॉटन के कपड़ा हो सकत है। पॉलिएस्टर के कपड़ा हो सकत है। पॉलिएस्टर के कपड़ा जल्दी सुख जायल। कॉटन के कपड़ा सूखे में समय ले। और महसूस करे में थोड़ा भरी होजायल।